Ia, kolontsain̈in-drô a Roaiôm ioni àby io ndreky maro karazan̈a koa kolontsain̈in-drô. Aviô maro manan-karian̈a koa zen̈y irô amy resaka kolontsain̈y. Resaka fivolan̈ana. Amin-drô zen̈y mbola misy resaka mpanjaka zen̈y. Aviô irô zen̈y mahay resaka fandokisan̈a koa, resaka fandokisan̈a laoko ndreky sìpsy àby by io. Aviô mahay resaka mahay resaka literatiora koa zen̈y irô; mahay resaka fanoratan̈a zen̈y, asa sôratra.